Megye dzi dɛ ahoɔdzen hia yie sen dɛ - dɛ ebotum asakyer wimu. Ntsi emi mebɛpɛ ahoɔdzen. Ɔno bɔboa me ma ndzɛmba bi a ɔwɔ dɛ meyɛ n' metum mayɛ wɔ aber a ɔberɛ biara nnyi mu. Mobotum so medze dɛm ahoɔdzen no so aboa nkorɔfo na edwuma ahorow pii.